आजके समयमे मै टाई कैसेकर्के बंधतियाँ कैह्के नाई जन्तु। लेकिन् जब मै स्कुलमे पढुं ऊ समयमे मै फे टाई बाँधके स्कुल जाउँ। आऊ मोह्के टाई बाँधे आबे। अब्बे बहुत जेदा समय हुइगेल टाई नाई बाँधल। तभिमारे मैं टाई बाँधेक बिश्रा डन्नु। आऊ मोर् आसपासके मनैओइने <hesitation> खास कर्के अफिस होइल, स्कुल होइल जोन काम कर्तियाँ ओइनिही टाई बाँधके जितियाँ खास अवसर जस्तेकी बेहमे पार्टीमे टाई लगाके जितियाँ।